अगर मु फ्रांस जरियों चू तो माई सब जीजा को डायन रखनी पड़ेगा सबसे पहली तो कपड़ा च छ से सात जोड़ी कपड़ा छ। कोट पेंट स्वेटर च और जो भी च स्विम इन सूट वगैरा दो तीन जोड़ी जूता दो तीन जोड़ी जूता जो मु रखूंगा ओर एक नॉर्मल चप्पल ऊके बाद अंडरगार्मेंट ओर मारा ग्लासेस ओर उसके बाद मारो टूथ ब्रश टूथ पेस्ट सेनेटाइजर शैंपू कंडीशनर फेसवॉश बॉडी। लोशन वगैरा सनस्क्रीन वगैरा ओर मेन सबसे मेनन पासपोर्ट ऊके बाद जो भी जरूरत पड़े छ फोटो पासपोर्ट वीजा बीमा क्रेडिट कार्ड वगैरा ये सब।